نفظل أنا نكون ااااا أكثر ذكاء خاطر الشهره لا لا لا ماعنديش هيكا نحب الللل الشهره إيش بيش نكون ماشهوره في شنو نكون بكيله باركه الله هاكا و و نبدأ نتبتي و نبدأ نفسحل في خياطه في عمل الخدمه تاعي بالنسبه ل اااااا.